﻿بلاك نحب نولي نحلة باغسكو النحلة <hesitation> عندها قيمه بزاف كبيره ف-فلو موند. و اي <hesitation> ايل في باختي دي زانيمو لي بلو <hesitation> زانبوختون دو لا بلانيت. نولي نحله دونك <hesitation> نأكل شويه عسل شويه نوار شوية، حالة.